كنضن اكون عندي طاه يعني طباخ شخصي حسن ما يكون عندي سائق شخصي الطباخ كيعطيك واحد العوالم د الاختيارات في الاكل او في الادواق السائق ممكن يعني دجبر الطريق الراسك